أتفجد هاتفي حوالي من عشرين إلى ثلاثين مرة في اليوم، أحيانًا أكون مشغولة، لكن حبي لأخبار الأصدقاء، والتواصل يخليني دايمًا أتأكد من هاتفي، وأحيانًا أزعل لو فتحت الجوال مو وجدت أي أخبار جديدة، و لكني أفرح أكثر شيء بالاخبار السعيدة.